هذا شي نحدده عن طريق مثلًا تشوف العمل الفني في بعظ الأمور الفنية أمور أمور تطبيقية يعني بتبان حسب الألوان حسب الأشياء اللي تعتمد عليها اللوحة الفنية المرسومة، إيش الانطباع الأول عنها؟ <hesitation> كيف إذا ركزت على اللوحة الفنية إيش الانطباع الثاني اللي راح يظهر لك عن اللوحة؟ في أكثر من طريقة يعني راح تفهمك اللوحة هذي عبارة عن إيش.